Uj <hesitation> ña nguakano aceite, kode nde nguixhi ngua yo ñoño kó nrida ña nrivii yo cuchi, hí nguixhi ngua ñoo dee, tidaño kó nayuku kaxa kida huti ñoo deen kidauti xhitiño nrida ña yingui xa nunu no doctor xa yo kué kaxa doctor ña dikuxa ani deen ngueni aceite, yuku xani ditá deen y ngueni aceite xanguina nrid na yingui aceite ko ña modo kó kuiá de kandejó, nrida ya yingui meni aceite xuta naxani ininá xa'á nguaka aceite tandodo dé, xa'á de inka ki ngui xa yó den iko xa kuano carnita no cuchi xun yun dakeno nguenikan deen kó nida kingui mini aceite xana.